Mi pensu che ën Italia a i sia 'na senten-a d'üzel difrent e ënvece ën me pais intezo cume pais lucal a i ën sun d'menu, a i ën sarà 'na vinten-a d'tipu perché sun ënt ün post ëndua ëndua a ie pa vaire pasage d'üzei